Ok, kalau sa pu teman yang sekarang di sini yang biasa <noise> kita jalan sama-sama dia pu nama andi. Dia dari papua juga cuma kita beda kota, da dari timika, tong ketemu di sini sudah. Satu kost juga. Kita pu kost berdekatan. A, andi ni de beda jurusan dengan saya juga tapi tong biasa nongkrong sama-sama begitu. Pace ini de pamalas kuliah juga. Kalau da ini da pamalas kuliah andi ni. Yo berapa kali juga da ada main slot. Terus <hesitation> biasa kita duduk minum juga. Miras-miras begitu sama-sama. Cuma <hesitation> kalau ada susah biasa ke dia juga, da bantu itu sa pu teman dekat itu dia pu nama andi. Mungkin sebentar da juga mau datang ikut wawancara ini. Andi dia pu umur sekarang <hesitation> kalau tidak salah mau masuk dua dua atau dua tiga ni. Ya su lumayan juga. Terus kalau pengalaman ni tong dua pernah pake motor baru da dalam keadaan mabuk juga, tong dua pake motor baru andi yang bawa, terus kitong tabrak <hesitation> tabrak pembatas jalan tong dua jatuh. Nah itu <laughs> mungkin paling- paling berkesan sudah. Jatu trus andi tidak luka sa yang dapat luka. Nah itu pengalaman dengan andi ini. Trus selain andi ada juga sa pu teman da pu nama edi. Kalau dia ini memang peminum kelas berat dia. Sesuai dengan dia punya badan memang gemuk juga. De kalau minum tidak bisa satu dua botol harus banyak. Kalo deng edi juga sa pernah baku pukul deng dia juga, karena itu mabuk. Alasannya juga tidak jelas, itu saja karna mabuk itu kitong dua baku pukul. Trus ada rein juga sa pu teman. Kitong dekat juga. Kalau deng rein ni biasa kita jalan gambar-gambar perempuan. liat-liat cewe begitu. Duduk-duduk cuma mau liat-liat cewek saja. Kan UKSW ini kan kampus <hesitation> banyak bunga juga. Bunga banyak kalau dengan rein itu. Tapi kalau dengan andi edi tu sudah pasti itu minum-minum saja. Kalau dengan rein tadi seperti tadi. Cuma rein juga biasa tong duduk minum sama-sama.